Noq, tuursüüki süüt, et saat umbõlõ pall'o vitamiinõ muidoki, a mu meelest iks kõttu häste täüs ei saaq ja väega pall'o energiät kulus sul tuu söögi siitmise pääle, ku sul, ku sa tuud <noise> tuursüüki süüt õnnõ.